आजकल देख रहे हैं कि बहुत जिम जा रहे हो हाँ जा रहे हैं। बिमारियों ने घेर रखा है शरीर पुराना से अब थोड़ी सही लगता है। जब हम जिम जाने लगे हैं तो हमें अब थोड़ा सा सही लगने लगा। अच्छा तो कब से जा रहे हो जिम अबे मुझे हुई गई है। कम से कम दो तीन महीने जिम जा रहे हैं। और जिम जाने से शरीर में एक स्फूर्ति सी आ गई है। जब सुबह सुबह उठ कर तुम जिम चले जाते हो तो तुम्हारे पूरे हाथ। पाँव और पूरे शरीर को ऐसा लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो। इससे पूरे शरीर का संतुलन बन जाता है। और पूरे दिन ताज़गी और जोश बना रहता है। और बिमारियों से बचने के लिए जिम बहुत ज़रूरी है। यहाँ अपने घर तुम व्यायाम कर सकते हो योगा कर सकते हो। ये जिम के बराबर ही होता है बिमारियों से बचने के लिए। भूखे शरीर में नहीं आते जिनका शरीर मजबूत होता है। कमजोर शरीर में ही बिमारी प्रवेश कर जाती है। इसलिए जिम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है हर आदमी को जिम जाना ज़रूरी है। क्योंकि जिम में तुम्हारा शरीर ही नहीं बनता। बल्कि मन भी एक मजबूत रूप से तैयार हो जाता है और कोई काम करने से डर नहीं लगता। और पूरा शरीर हमेशा जोश में रहता है।